Është thelbësore me njohë vlerat edhe qëllimet e jetës së partnerit për me u sigurue që janë të përputhshme me ato të vetat. Gjithashtu, është e rëndësishme me kuptue si i menaxhon financat edhe konfliktet.